Pande puere teiko, ereï oime jeta oyoavɨ yembongueta, oime tëtäguasu reta imbaepuereyeye, oime ñomotarëï, jaema yavai kua teko, mbaetɨ yave mboroaɨu, yomboete kua ngara oipota va